Mejor cachi cuali necuas se quemen xivitl, quemeh yetzmitl ica pitzonacatl, queltonilen cale moquiquicua porque tlamo o quiquemeh quitziyoniah sentivilis noyihqui, oh, amo mati pos nimehuantzitzin nicahco tunali quemeh tununahco quemeh tos, tostzetziuan nose que can niquita noyihque quimeh quinahmanolouayan queme si fuera quemeh tlahtlaoyoh uan yen non niquehquiuo nochi ihquin aya, una para nah amo san por niquihtos nah para nah mejor cachi cuali manicua ixmoquimichivi, para nah, para nah veinte veces givi, ismi pero quemeh ica <noise> pitzonacatl. Para nah ya inon no comida uan pos ajalatzin can ochipelo uan no quemeh axan coconeh gon tiqueliah nochi dependiendo quenin quicua noyihqui o can ocsenteh sequi texpinavillah la verdad, toah xa xivitl tecuahtecah, tlamo sa aco ticnequi ticuas noncan xivitl, pero, ihcon nitoctih pos sì, noh niqui non nivas, totacuali ticua mocomida cuali ticua bueno, pos xicua tah, es cosa taah ompa on amo naah, inon namituah teoh, pero nochi diferente itcateh. Oxon quemeh quihtouah axan can necoh cu cuyitlatl yitniqui tehua chiltlama, tehuan fiexah xitomatl, fiexsah xitomatl. Ocachi loro amo, quicua de tomatl, cachi yehua de tomatl quicua que todo de non, que todo de non <hesitation> de xitomatl. Ix muy poco quicua poco de ajuera, casi puro de tomatl uan inon quemah canon verduras nochi tlalia o queso nochi no crema mm, axan mach ihquin con neh amo nicua inon ira, <hesitation> ira neh por no porte aveces mero mehtoua mati amo tica amo nicah nicostumbrado, naah la verdad. Nah hasta nipinaoua niquihtos noncan ixtlan ihquin ox tehuatzin, hasta nipinaoua pero nimodo. Maniquihtos verdad se tunali namigo nixpinavi ia, ino, ino amo ueac amigo. Iamigo ya nicomax, max quicuitei inon amigo entus noncan, noncan quemeh. quemeh quisuoauyan nontablas uan quicolectaroh oxo, neh nitoravia opolih noixtemico demitoraviah ya inon quitlalicoh luz, niconilui ixquita nah nequi mustla ya queh quimisincouasqueh notablas quimiquisouasqueh ox, ox ta no tias mustla yotictlolis luz, quitoua quemah nihcouas, nochi nihcouas, toua pero mas hijo pero patioh is, Musqui paioh musqui toua xa ixcopa tamo mitzonportaua uan pago. Ah, bien, pero tias cualcan mustla ¿tlen horas? mochiati quemeh tlenoras inon tlaitlapouah, mmochiatiu ompa pero neh niquinima poeque yolic oc soua inon cable, amo tiquehtos ihsishca, yolic, orale pues ta ohco ona